<hesitation> Aspiratera, aspiratera ndreka a <hesitation> io an a fitaovana ampiasaina mba agnadio tragno, a <hesitation> ialana, amizay zany an, raha ohatra mampiasa famafa zany de mety sarosarotra le malaka anle pô- poussière fa le f- fasika foagna ndaosiny, fa aspirateur zany an hatramin'ny le farany bitika, poussière farany bitika zany de voatrokany de madio sara tragno amin'iny am'zegny tsy de misy poussière be koa zany.